Aye, lokaci gu min ti iga wuyak'awu, ma lokki a wai maa daa waiyu, mi lok pwaida, kyem aa anang, pwak a anang mi ɓwashina ama ngalang kam mi pihaye, ga tua kinpyi, mi wat pyi pangnga mam ga, gi tana kaas, ga tua pyi kyam, gi nok dilaadra a wai, kinkai nok dinkiritu ya tək gi ɓak kəi gyekina gi shina, mi kanki kauwa, ya makaaki wu, ya ta pangngoom an iga yii mi kankina, ta tinn mam mwang, maa daa kauki marang da wat kinki anfani gimyes mi shiwu, mi rab minaa mi tukmina, mi nyangmin maa nga kwallu, min laak shanong ko gyeki, ama, maa kan kigwa mi kankina man mwang man lam nu dangnga a dami kauhina a wai, maa əaa da kaukigwan gye ngalang gin kanki mi pi hinana, ga watrang kin lab, gi soona kin lab, ko kuma gi paar waiya, gi bak taba gim pyalhena a wai ko ma zhokkyeem, gi bah laba, gi bəa wuiya gin paarhana gin gya myas- myahanga gi paar wuiya pyi kyaan gya da lokkiwu kenang, ya lab twaye, lab duayewu, hi bi kuregewu gi puraiya gi wathina ti kin wui a nyiyewu, ga os gi daala pyi kyaam, ga nal pyi kyaamu na pyal pang pyok wai. To kab ko pwak ko kyem ma gwayewu panggwawu aa yuaiyong. A lokaci gu kuma ami gɨəmushewu, mi waat pyok lokkina, mi waat pyok dangnga kanki, mi yuk'a kai gi nangngoom aksoi'i maa saksoii, ma sak gi balla, gi bəom kaam, mi sak'ar zangpəi biyewu mi yem guihina min, dami yeb landina ami dibbat gin ankona gin bəomkaan. Kin kai painu maa dong ma dangnga muiyung a jarmai, ma dangnga muiyung krismas a bigyaai, ma dangnga muiyang krismas a karamin dengi, ma dangnga muiyang kirmas mi ana new year a dengi, ami pol new yana. kab kigwa nde gin wuyak wukyai mima piga, lokaci gu min ikka wuyak'awu, kəi gye daga ko tɨ taga lag'ai ga a rab ta gi tuktana dun gi fangtafangnga. Nyaksak kam mi kəossaye susai mi muiye a lokaci gu min igga wuyak'awu, mi pi nyaksak'əo a lokaci min igga wuyak'awu ga kukki gye gi sok'a yuk gi tuktina a pyina, ga kuk ki gye gi iyena da naan, yuk gi tuktana pyina. Kab lokaci pang yamin gremussungnga. Gyaa ɗa wai pangu ta goon lag'aiyu gi tukta. Gya a pi gyeki panggu ta goon lag'ai gɨ tukta, aya ye an ikka ko g tuk kəi myes maa min lak yisga bilom gung. Ko bilom məi kaan fieuk. Amma nya aye pəlləwu, ga duk kəi gyewu, ma yis ga bilom gung, ko ɓilom məi kaan fieuk, ko ɓilom məi she kwani, danggi təmana gi shena man zin. Ama a lokaci gu min igga wuyak'awu maa tukga gɨmaa ga tuk gye gi yuk'a dangngi bəoma. Yuk a gi bəoma, yuk muiya pangu laak ta tasbəi kigu gwa gi piwu, pangu laak ta shenong ko oh- oh gwa wani tuk'umu. gɨmaa ma dukga kuriiyu, a gi tasbəiya ko gwami tuk'um a wana. ama a yingewu maa duk kəi myessu, ta a tɨ shena ko gwa wani tuk'um, gwa wani tuk'um, gwa wani tuk'um ama kab kigu ma pigawu, min lak piha nyaa. Ama ta gi twa pyi nee, gi twa kyaam, gi dyat kyam gwa, gɨ dyat kyaam gwa, kab tami piha pino. Gi bak gwa, gi bak gwa, gi bak gwa, gi bak gwa, gi bak gwaa, allah tsarki, lokaci ta maa dangnga da bak bwat zahna ga ngyanf bwaa zhan gi amigina a zhan laməiwu dam nyang bwat wobsɨna mi amigina lokaci bwat wobsi lamməiwu. bwat kyarmi lamməiwu, dami dangnga, dami bak yal bowna. Mi amigina, yalbo maa lamu mi kuk karkashi kaha gi kwakhana gi amina kwal, har gi amina, har gi koona ma dagɨ yibminna, kab ni karkashi kaah. Amma lokaci gu wat yarbowu, ga wat danggi tala, gi dangmizina kasuwa furyam, dangnggi yebminna naan a kasuwa furyam ga yuk'u gi yeb gi kiguna punggawu, amma a nya, wukyai nya ma zhe ko da wanawu ma she ko oh- oh-tak'um guisi luai kaah mi dangnga, ama ta lokaci gu min wuyaka'a wu ma dang kyoom mi ɓang. Dami dangnga da mi shi kasuwana mi ɓang, yuk mi yuk mi ana kwal, amma ma tək daga ɓungng'əi mi ana dangi mi ɓang, yuk mi yuk'a mi twana kwal mi ɓang, amma nya alaale pain don yəi iyeye.